To ba lala a menangga layo wo don baninga pu danu kuma bu jewejendi mriu don duk yirtu nungo mriu a miringi layowo, toh to makogu to dina har a menenga layowo, ba je mwan miri ba nyinga pu dau mriu, yo mwasi se ba nyinga psiu kuni, kanda ku nuwe tengu psiu you ti tono makogo bawei ba de lani toh, se ba changla pna ba changla pna ba changla pna, ba de kwi ba te yikina ba ta kina ba wora yi kna ba de kwi dong baba wora yikna don sai ba wiya sai ba mena cikenan, ka mene sai ba ywa a layau, ka mer sissei pwi ba para par pwi yi bakwaraya yiii bakwaraya nurma ya pwi sai pna ba mwalanga ba wuni ka wuni dong sai ba twiyo yo mwa ba ara ba kasa layou, kanda ku injayo ninga yiton kwi, yo mwasi ara ningo yiti, yoma ba ara ba tilanga yadda ku njayo ninga yitono kwi, ba menenga pna yomwa ba chala pwi, ba chalanga pna ba menega pna ba menega pu don sei yo mwasi ba menega layau ba ninga yito har yomwa arr ba dira, ya mwatar kasangu jendi, jendi ye ba pwi bala Yamba ba de jendi yei ba nya pwi yoma a gwasgu bala Yamba. Ti tono makogu kowono yiri a psiu yadda ku sissei yitonou toh, yito don wuna baba tila pung don yo mwa yitodon kanda ku wuna ninga yitonou ki yomwa kakayo ninga yiti mbayo ba ninga yiti kwi to yoma baba wund dong arr baninga yiti ba menanga layowi yito, ba cala kna ba cala kna, kanda ku tilanga yi kanda ku tilanga yitonou tun bayo ningi yitonou kwi, toh yo mwasi se batilanga yito, towo somma yito a somma yito a somma yito a somma yito a somma yito a somma yito har nyang dikan don ma nyigoi kaka yo wi ya mbayo wi ya nja yo wi ya yo bur yoniyo don, aninga cika ner wu nyinga mbayo, ko tono yiri no ning yito a sommani a sommani kadda ku no kasugu yi tonou, kadda ku mbayo ninga yi tono kwi yi njayo ninga yo tonou kwi yo mwasi a ningu yito twi tono ma kogo kotonu yiri mokogo a somau kadda ku yoma a kinga mbayo ningu tonou toh adina yoma pongu yito a somma cika kadda ku mbayo ninga kwi, wuna mwasi anungu yito pung don wuna mwa ningu yito nyang yo don wuna ningu yito sai mako to wi a somma kadda ku pna a tilanga a nyinga mbapuna nungu a ba nyiga kaka puno ningu twi tono mako towo a somma deidei kadda kwi tonou so se mo bala Yamba. Ba kalanga nuwa yi kanda ku so mani yamba jiku nuwa kanda ku kowane nere ko ko no agna pu kadda ku meneg layou nyin kanda ku ba je mwane nyin kanda ku ma na gundu nyin kanda ku ba ara ba nyinga kopiau ba dana, ba danda yitono totonu pna ma ka kopma yito kanda ku nwo bu sinseni yitonou, ma amna gulai ma kasa mwane ma kasa jama ma amna piya ma kasa tin don ma amna je, ma menenga lamou puma dimni miriu, to pwi masi yito pna mwa kasangu a meneng layowi aningu tibak, kanda ku nuwa ningu yitono kwi pna mwa yito a pargu pima mwasi cika kanda ku ner pargu pimau, pna mwasi gwasi Yamba kadda ku yomwa yi tonou to ti tono makogu ko tono yiri kaninde, yi kanda ku no ningi yitonou a pongo kanda ku kowono somau kadda ku kwimaya somau, kadda ku kwimaya ningu yi tono kwi, to se twi dina ti ma kogu k wono a tilanga to ko tono yiri woyi kadda ku no tilangau, kama ponbu yadda ku no ning yi tonou to ma tos nyeki? masoma yirti ma nungoi to yaku ma somou yirti ma nungoi to twi tono a dina bama tilanga ba ma ningi, ma menega moma ma menega lamou kadda ku wuna ma menega yi tonou to moma ma meneni yi tono baba cangla wuna ba cangla wi, wuna ba chagla wuna harr ba ninga, nyandikingi ko jendi kaba wunni kasangu jendi to yaku aro kwara akasangu jeni sei dei bala Yamba ba suka mayo jendi ye. Ba ba nyinga jendi yo pwi ba je, tote naru ner- ner- ner wu gwasi Yamba to jeni yei ya nyi kasangu yibu sai a nyingu ye jeni yo pwi balele balele balele balele balele to ti tono yoko nuwa mwasi kaskin toh pna mwa ba sinseni kunikuni kadda ku kowane neri ning yi tono kwi to ba nyinga jeni yo yito ba je ba je mindi yei ba jeya indi neri kadda ku makogu yito yo balala wo a kasa Yamba, yamba kasa yo mwasi sai nyin jeniyei ya jejeni yi buku, ya jejeni yi buku ko banyina, ba nyin jeni ye pwi baje tibak ba riya cikenan yo mwa a wanangu Yambau a wanangu Yambau a wanangu Yambau to ko wono ner kaski kina kaski ko ma meer na ba ninga yito don gumpa ba gwalamniya yi songu bala Yamba twi tono ma kogu ko tono yiri naba ninga kanda ku noning yi tonou, toh na ba tikanga buri kadda ku gumpa wo ningyi, yito wo balala wo ningyi, anyingu jeni a jegu a rigu to ti dino cha mo yaku ma kasano mwasi? kadda ku gumpa wo kasani jejeni, ajegu kocha a rigu, to mo tu yir muno cha, twi tono ma gwasi ma gwasi ma gwasi ma gwasi ma gwasi ma gwasi ko tono yiri towuna na ma danga ti nyi nu wa yir Yamba, ka Yamba nyim ne to shikenan ka Yamba nyimimbu ne don toh sai ma ninga kanadi ma sengo Yamba cika yadda ku gumpa wo. Ya twi, ya har gulai ya kono ya tina kuma kanda ku mor layai yi tonou, maya kwe yadda ku ba mwe yitonou yo apusi yiti tibak sai Yamba ba nyiya kadda ku meneno layau kadda ku jewei jeni yei har baje ba riya baninga koca cikenan ba ko tinang yo ba damdau, to ka ya ito ne kama nyekin ma ning yitone masinsewe tibak mer ma sugu nuwa koba tu no nyimna ma kasane ban gumpa wu ma kogu wuna kasane mo tu jamin kasangu nyaki to twi tono mo mwa ma kasanga jeni moma ma Je kadda ku gumpa wo kasani ko moma ma kasanga yito, ma nuya gwasi koca manu gwas Yambai, Yamba nyimno tu ma jewei, kama kasani Yamba nyimno tu ma jewei, toti tono abun nan kamo ma sinsei yoko maya kane, sannan yone a gumpa ma amenanga layau a kasa kane kadda ku meneni layau a jukuya ba ta kuna lani ba wora yu kina lani, bata ku lani ba wora yi kina bata kwi, ba garanga towo bagaranga ba garanga ba garanga don cha don a gwasgu cedo yapu yeto ya la ya buna don tono cedo, duk ner wu ya la ba kasanga layau ba ru layau, ba kasanga jeni yadda ku jewei yi tonou baninga buw amma kamace kin ma kasani jeni ne mo saboda mo ma kasgu towi bo- bo nyinga yo tuba.

Doh bagu ra mooh ko imba moh woh pa toh neru nya. Koyayitoh kin toh yoko momua a daya ma de wurei imba moh di ningi dwi. Umba mohpu nuwa yiri punuwa tina. kama ba yi tinagi ba yamna ka ma bai yigu chine ba nyim na kamo ba ko ya tonoh neh ba samna che du teng se ma koh gangu mo ba don dau mo mua kamo woh amna che kai inkanga yi umba kumi pha mba kumi who ga tu sange kun doh nah umbami ninga nye ama che di inuwa teng sosai dingin nor che ga tu umba mi ning yakundi wei nah yo nor an chegu kun kumi toh bole wane kun tun doh mboya ninga yoko mbaya ya youh gi neru nya toh yauko kagani miko can wuni indingi yitonou kan fo ku mi mua soma yitonou in muatingoi kanda ki no sagi mu mbami ninga yi tonou injami yi tonou ka kakami ninga yi tonou twi tonou mayakin lewei gangu ba bwi wa dun to non duk yir tu ne nungu wei ma nin ga kand ya ma ponga wuro do ba ninga kundin kama nin wure bu ki buri don ma nungu buki buki se noh ba yanna windi yi moh tuboh no windi yi moh noche kun her wuna yaku yirongo in bayoh ko boyinah am tu noh leosigu yi tana doma duk kanda ki momungu yi tonoh ma tulanga imba moh don dutu ma wuni ti tonoh ma nyinga inbamoh a tinalg mow mo nua a dukum na yir twi nyoy toh sei ma dimno ma pon tin imba moh sei ma yo neu kundi. Nanu teng yimo ma kogu koh nuwa ya kue chennuwei buner pusu no chegu a' wane wuna to ner wu nya wane wuna to nya a son chegu chei won ton ner wu kundi che chei kama kingi kumi che chei kama <hesitation> nying kumi sindu soi tok.